sinkafan no əmdam jlamagatu əskur əmdan ga daya əmda ja darana, amdanik tera weka, əmdajla tatu weka nun əmdan da kaifi əmdan kuifi za atu kuifit kwana, əmdan da runi, atu sa kasammuna ga datan, no əmda runi na sai atu hiɗawu, na tu hiduwu na se əmda dan di irek na yan na da naya to amma tina əman kuifiti na atu gajla, gojla yau men əmdan di engin əmdan di engi, na da cakude, əmdan cakuɗe na da ne du əmdan ja duna, sinkafan no əmda jlama gatu kare ka, kare, kare ra gawa, ai duwon gincu ga jlami ohoo wanan ɗera atu gajla-gajla ye yamdi enjin na əmda da cakudi gi atu gajla yau, əmdan ji di engi, mdan ja du na, əmdan jlamga bawun, jlama ga bololan, jlamaga wai, tapuskan waina kam, əmda jlama gatu bata, kwan dana, da fuɗu dana, əmdan jlama ga dambuk kira əmda jlama ga sainatkira, to saina ye əmda na nunaran əmda nan di enjin atu ɗa makmakta əmdan cakuda na hgam di enji əmdan da naye gi sainon, əmdan ya ye go sainu na gi ya na, ya jluwaita na galtti ee, ga fita katki, gi fi ti akatki na gatti gurkwat ki na gulati ceka, gajlati eeka na amu jlana wana, gutkwau duwan flana, guktai aptanayi ga jluwarti gu jluwarti na, ga ya fluwarta na, ya ban mulang, gapi jappai gaku, gu pai jappa iikunung amuna, ga bee desen, gapi jlanuna akau to gagtai avinyi na ga jluwarti, gu jluwartyi na to əmcuna na atu katau saino, to wainatkira yi əmdan jlamaga wainan əmno, əmdan flama ga kaka birin wainan əun ye, ya nayara na ya jlamu wainak kak sinkafa eenno, atu gujla, kak sinkatan gajlana yau ɓak sinka fammji, guɓin sinkafanguyi na, ga baryu, gandu eengin, gijidu eengina, ənda ta malkaɗa taigi aci, emdan, malkaɗategi aci na akvidin, agi yi duwoni yajla put kuna, ga bari na yau yee to, putku, gu jlana, guktu aw, <hesitation> gaktu sinkafau əngiyi duu ɓau na ga wani mayiminna da nayigi, əmdan malkaɗatan na, ga nee gabuu, eesan, gat guni kunan, akurnan, wainan euni, guban, git gunu man, gu lamtu du na gajl tuna wai no jla na, əmduno akwnam duwo jlana gakte ka <hesitation> gayangnyi nagayau ka, ga dateuni, ngayan gaɗe, gaɗyuu, amma tunan, ngayau ka tau, akwaoo, aru batu kak guma, akwai kak kwai akwai kak ma vaɗen, oo maduwa maduwan, cuwa akwai kaha ma vaɗi to gutktan ngayanyi na ya kaiye gəpana yakte ga nuskiti, ga muskiti ga muskiti na, waina na atu nawa yau kwaya ya sigi atu nawu, tu sai bawuutkira. Bawuu atu kay əmdan jlamaga tu gajlan, wa sinkafan gajla, gubau, or aa sinkafan nu gajla, go siɗi ɗavayya na gandi engin, ko jidu eugina əmda nayagi aptau, əmda nayegi aptau na gija na yadda əmdan jlama ga. Bawung awun, ati yau ya jlamik bawun sinkafa, amma əmɗa nun gunan aminiu kak sinkafaupum, dan gidgunu amin kwaya oo cakubara a barigi wahalan, amma giggla na gamdi, gamdi na gadguni kunuk amin akau, ooh gudkatti jlau na guga na gumdina, gadguni kuning amin akawu, gudguni kuning amin akau yau man. Bawu a nuyi atu nawa ne kore gatetetu tumatki na ga caku di gamdi gamdi na gagte burbur ko ma gatguni, ga burburti na gatguni kunik kur, ku diya ko ii kunik kono ya ye, ga kuɓi, to kamma siri, kam ma kwanu, kang, wainak biruv ateyee biri u ya bana, oo gubau biritki, biritki na ga, ga, garguɗi, gurgudi na, atu jlaw. na, atu jlamu, ee, jlawana, ata buna a rapiɗi, arapida, arapida na yadgau hwawang buriu, tala katkita, atu jlamu man,, gajitu buriu, ədkang gijtu biriu ədkani, lokaci bambe yandu nayang aek sinkafangnyi na yan duk na yan sinkafangng na, see ga race tu, gasge, ga ga cucuwak amin buru, buru gu cucuwu amik buru, kadguni kunik ann sinkafan duno beng əmdandi malkadewu əmdan ji di malkadewuna, əmdan du dek aminik biriu, aminun duno be əmdannutgunaga kang malkadau no, kak nayau no atu manko amik biriw əmdana naya əmdana paw amin biriw, əmdan paw amin nik biriw na har da mu or da ne ni dukwang əmdan ba na gabi kaga na gadguni gaku, gadguni gaku na ai ya jla, ya, ya jla kaiyu na, atu manko yadgunan sikuru, gudgunu sikuritti za jappa ya ye ga pe ga ku na, ya kauya na ooh ooh wainak biriw əncuno na yadgwan, or biriw, or wainau, a jlamik hewak a jlamuk oh hewu birin, a jlamik tala katkitanno atum co, atu yau ooh, tapaskang wainak biriw kang sekatan, to sinkafanno əmdan maksagaci, dakati dali, dakati dari niknikan, sinkafanin əmda flama geci duk dafa-duka, sinkafan kare-kareri gawa kak bunang sarrafatari to gaɗan dowani na bari labari na dang sinkafan.